انا كنفضل نكون واحد الرياضي مشهور لاني كنحب بزاف الرياضة و كدالك الرياضة مفيدة للصحة و عندها افاق كبيرة و كتكون واحد الشخصية مميزة واحد الشخصية مشهورة و كيبغيها الصغير و الكبير كتلقا قبول عند جميع الاشخاص و جميع الفئات و حتى من طرف الدولة كتعطيك واحد القيمة كبيرة بزاف